Pues yë nët's, yë na'an yë mëk pyëp na'an, manytë yë nët's ëdëch, kap yë adëch pyëk mëdë ju'ut jotyë a'ax nëkxë nya tëkëy ko'o a'ax pyëk.